اي الشهر اللي بيكون مفضل حقي أكيد بيكون شهر ديسمبر اللي هو شهر ميلادي وبعد اهوا بيكون نهاية السنة نستانس فيه ايه نحتفل ويا العائلة ايه يكون في بعد إجازات من الدوام وليش أستمتع فيه؟ عشان بيكون إجازة وعيد ميلادي فبيكون جذي فكه من التعب والاسترخاء